Se yolkatzintli tlen nikita melahka yolamati inon itzkuintih. Itzkuintih nikita melahka yolamatih, tla tiktlalilis se itooka, nimantzin kikakis, tikonnotzas nimantzin ompa tzikuintiwitz. Iwan noihki kimachilia ihkuak teh tikonahwa, tla itlah tikilis amo ompa, amo ma kalaki, amo ma konana, nimantzin tlakaki, keh tikitas walmotliokoltia, o- oniman cholowa, otikonititis tlakotl, pos nimantzin tzikuini cholowa porque, e- kimatok tik- tikmagas o tikonahwas, tos yeh yayikimatok, o tla itlah kononanas, ichtakatzin, tla se itzkuintli xipal, pues ichtakatzin, am- seki amo moixpan konwilanas, san ichtakatzin, asta kitas otikisk, o kanah otonyah, tos yeh ya kononanatin, tos nikita keh konyehyekowah no konmatih kenik ki- kichiwaskeh itlah. Iwan okse mistintzin noihki, cuando kitemotin kimichin, yeh amo nahnawati, yeh san ichtakatzin ompa motlatihtok, asta kimichin nionamo kitta, walkisatin yeh ompa yokonkitzkih. Tos nikita noihki yolamatih mistontzitzin, porque para itlah kitemoskeh yeh san ichtakatzin porque nion amo nahnawati.